Tsꞌaⁿ na wiiꞌ chquio quiluii nasei jom quiutꞌiuu tsco tata̱ na nna̱ⁿꞌa̱ⁿ oo quituanaꞌ nnom tsjo̱ꞌsuu na nncꞌom joonaꞌ nncꞌom nntua nchꞌiooꞌ tsꞌoom tata̱ ndoꞌ tsco ta̱ta̱, mati quiluii na nlꞌuee nnꞌaⁿ tscotjom na nnda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ na wiiꞌ chquio chaꞌ na cjeeti nꞌmaaⁿ naquiiꞌ tscotjom quiꞌooñꞌeeⁿ mawendyee nnom tsco na niom ntyjawaañe chaꞌ na tsco tata̱, tsco nchꞌatyuaa, tsco ta̱reinaaⁿ ntom, tsco nꞌoomcwaa, tscochomꞌ ndoꞌ jndye ntꞌomcheⁿ tsco na nquiu nnꞌaⁿ ntyjâ ntyjawaañe na quiluiseinaꞌ cwentaaꞌ tsꞌaⁿ na wiiꞌ chquio, mati quilꞌana na nntꞌiuu ndaatioo wi na nntueeꞌnaꞌ ncheⁿꞌ chquio naquiiꞌnaꞌ chaꞌ na nncjaaⁿ tsioom ꞌnaaⁿꞌ ndaatiooꞌñeeⁿ ndoꞌ ñꞌeⁿ tsioom ꞌnaaⁿꞌ ncheⁿꞌ chquio na nndyaa chquio naquiiꞌ tsꞌoom oo naquiiꞌ lueꞌñoomꞌm, mati quityeendyena jom alcohol ñenquia jaaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ liaa chaꞌ na titjaꞌ jndye jom.